دراسة التاريخ دايما بيبقى ليها علاقة بالثقافة. الانسان بيبقى عارف تاريخ بلده واحداث حصلت في بلده وفي العالم والعصور عموما على مستوى العالم كله وبيكون دايما انسان مثقف. يعني احنا بنطلقوا عليه انسان مثقف. فدراسة التاريخ مهمة جدا، مهم ان الانسان يدرس تاريخ ويتعرض لدراسة التاريخ. يعني في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية حطوا مادة التاريخ لأنه المادة مهمة في حد ذاتها. عمرها ما كانت عديمة الفائدة، الانسان لما يكون عارف تاريخ بلده وحضارة بلده دايما بيكون انسان واعي ومثقف وعلى قدر من العلم.